Canada ni ɓe ɗo mari al'adaji ɗuɗɗum, number one ni ɓe ɗon andiri ɓe be yeccugo ta'lol, ɓe ɗo ta'la sosai bana wo'di ko ɓe viya totempols ɓe ɗo mari bo yare guda ɗiɗi officially yare mai je wuro mai ɗo volla yare yare ɗiɗi un, bo ɓe ɗon andi ɓe be nangugo liɗɗi ha der kankara ɓe tuka la'na ha der kankara ɓe ɗon bo fiya hockey bana ball fu ha dow kankara ɓe ɗon bo ya ha hacking der ladde, wancugo der ladde fiɗugo kujeji ladde sosai bo hamɓe ɓe ɗo ra himɓe wora himɓe ɗuɗɗum na'ta der maɓɓe.